Kyeen mu yaa ngung ɗikin sokokorong, ni ɗess. Kyeen mu yaa ngung ɗikin sokokorong a mbii ku mu cin ɗikin pootukup mu ku ti mu kat sokokorong ɗi kɨ yil. Kyeen mu yaa ngung ɗikin sokokorong a ku ka kat ngurum cin <noise> mbii ku kat ka yaa ngung, ɗang mbii ni nji ɗel ti sokokkorong, ɓe ka naa ngun ku yi ka cin ndee cin ɓam nga pwet. Pee kyeen mu yaa ngung ku ɓam ɗess pwet. Pee kat ɗeng ka yaa ngung ɗikin tong kɨ yil ku cini nde muw, ɓe yil ni pee teer kakam muw. Ɓe ka kat teer kakam dikin. Cinshik muw. Mu kat teer kakam ɗiki mwaan muw. Pee kyeen mu yaa ngung dikin so kokorong mop mak ciin ku ngurum ɗi mak tang ni shi kume shi kume ki jee muw. Pee yaa ngung, ni pee nji ku sokoorong kɨ yil. Ka cin mbii. Ka yaa ngung shi membii pwet. Kat ka yaa shaan ɗi shik, nga kɨ ɗom man ni, ɓe ka man. Kat ka yaa shaan ɗi shik, ti nga kɨ ɗom cin ni, ɓe ka kat ka cin mbii ni riret pwet. Kat ka cin riret, ɓe ka kat ɗi taa put ndirih. Pee yaa ngung ɗi ret a buu. A yaa ngung ndeeni, pee pɨ sokokorong kɨ yil. A ni le kat ka yaa ngung dikin maar, ɓe ka mbaa ka nji ka tep so ni, ɓe ka naa ret a buu. Kat ka yaa ngung a ɗikin tang ran oh ɓe ka ka nji yi kyes mu tang ran ni, ɓe ka naa ret a buu. Kat ka yaa ngun a ɗikin ku nang oh, ɓe yi kyes ni, ɓe ka naa ret a buu. <noise> a ni ɓe ɗimu pɨ ciin mu te kyeen mu yaa ngung ɗikin yil nde, ni ku ɓam pwet. Pee kat ngurum yaa ngung, ɓe kyeen ni ɗi cin ɓam dɨkin pee ku ɗend yini le en ni shi wul ɗi.